أذا اقدر ألحين أسافرلأي مكان في العالم… طبعا إضافة إلى مكة طبعا… <hesitation> بسافر سويسرا لأن المكان جنة الله في الأرض... شيء فظيع رهيب رحتها من قبل وبروحها مرة ومرة ومرة... فعلا مكان جميل